كي تحرق الماكلة في المقلة الفو ميو ديرلها برودوي تاع فيسال هداك ازيس ةلا بريل و ديرلها الماء السخون شوية ماء سخون هو بحده دوك يتغلغل في وسط الطبقة اللي راها متفحمة و بحدها تولي طير